Gbagyeni <hesitation> qapajukuu <noise> azem ndau agbu ishaku ma chon i mbyazo kibyee aburtsatsa bu, akentwe bu banyatsan tsazau ba nyatson bei gyo, bei ngyogy bu apo wa zinji kibyewo baa ovem wa nene ba vensha baa autsuwitwo baa bestav tama bei baku dan a technology, toh awapan ndizhibaa ndii ngyongyu begii-bendii mbya bei mbyaabu bechiba abuu wayu abuwamyura jiane aa bantsaa yiu ka senbi imyi. uri yau bea nanaba uri ba nwuzau nii zenji unam bua ubezo chia nina zenji ba dini tsazuwa kuxh go tan ire bau, a be tsaza abi wapan kha kekezun kati beka tsabaa abu khi kekezun a-tsaza-zaa be tsaza chii dana jinua umai tsabu yau uka uka chia khemkhese uma do yayyai ukaba, utsakaa rite abe degari avoi re Yauka baa denraa se uma yakyon ko uya ibei baa bakyakyonicho uya tsom beari ivo ya bauba toh u mbya khibyehana, abe nao ya uka rikya na yando bena tsabu indo wakara chii atsazaza waa e technology tsa zai hun, a-a beson pajukum baa beknia kwu kibye butso, jinna bei tswabe ki nycho yiri andii betwan be an toh be tswa a-a abeson wa a i kivuka abyu ya pen’a don kinyacho baaniri tama ko kani kata kuchibaa ato bube wa dudu bua be. a bia hwabea a-asem butsa bitswabe avo ijalingo avo khi chukuntswen o kani kata ridu bea, toh wakra tsaza pajukunyo kinna umai pyembuka, chia khenkhen dau se uma uagagyitanza waji uya-uya ryem bub a uma chindo tama uma ude poa ivo uma poran izanuma a chinji chinji chinji rikya waa uri kyembu iyo avaoibe abuti abuso a-abu-chisdo’a wawa ba wababa, abu nde dzwa kata chi bei apo tama uma pofan uri mbuyau umai ryen-atswen’a kwakwa. Ane’a nana chibe pota. a. a tan’amyimyi chibe po uma peram uri mbyaibe po. toh apoa nia kutsazaa a-biu wapapn rikyaa na, waa jinna bei gbebe to waa be myitanba. ko yekata chibe-apora uri go voiyo uma govol yo beia beia ta yiu toh u mbya artechnology bia ku tsaza ikeke aha, toh waha dan jiuyo hun, kiyozu bekai dube, akwei bu baa benai go voiye bibye technology waa bei du be, uri kati urikaa tiana waso bei uyaitsa bub a waso be uyaitsa bubadatai uritsabutso titi na via urid ube rikya numa l waa ina zenj tamana ijiji a technology watama a wai ina zenji ichin abua tsatsa bu abiu wapan pajunkun’u wapan a-technology tsazai tama benafo abu baa izem zen zen’a waa akekei basansan hun, toh akeke waa kayii kadiiyo xhiri, kinye bua ha, ysazua unai mbya butwo tswoa beta bu tsw tswii yo, abu baa baba nau, beta kubeu apajukun baatifem bema dan’uji kuma dan jima zababe kuma yi be zan’a kuma i be ato baati nma vini bei fyei be’adon ahun abeu ki tan aso beu janjan’ahun, toh waa chia ba nsanba waa chia bua nsan ba, toh, i-tsa chidon dei itsau gbage ijiji waa kabia ki ndo wapan rikya ba. Amma badari na chonu’ugbe kin pajukun kati baa addim ba wap wazuzui atswena dzye dzye wapan ndii doa wapan ndii be diasan san nuwma nmai tsubu-a u-mbyadi butsuewen uri mbya umai mbyadi waa upwazu ya kenka uri mbyadia bediu sansan’an amma kibye pora a-bachi buawatama bemaikyen nai ran mibe zube zhii abawa kwasde kibye apoari bei gbesin bei tato mo-i-ibezinbe kata, abadati ikana atsun wube imyi kata ijiji bena ryebe-ata- aji kibye to badari na khakha yi badati, apazun ba pazun dan ku ndetsen biyu, u ndetswen bi yu u udentswen ya so anyu acho-baa abvari yi katsi besu ko wa danraa-awasansan be hwe, kuchi baa babaru amma iaxhon mbya da’a bua sansaaa’a yapyin kau kuma utsabutso bau ijijia waaku tsaza pajukunyo numara rye axhegen basabsab sabsab abaari po ajukan abaari yi pa ayapa ina genxhe kibye apora pajukan benako ina yiu kuna gbanya kuna yaranbye pajukaa bena zende kan abu ba baba baa hara be betsikheni zo ba, kati uma chiba uwa Kuma chiba po, ko mau wa di tau ko maa wa sen ichin <hesitation> atsa ko mawa mbevo waa be ndii kia baura ayo nzn pyina upan una mbya abua ifen’a usohwan u mbya bua kun tsabau, ki jiji ye ba kui tsaa yai ki jiji yeba kui tsakaa yai kacho zun ayozu bemana mbya zoi yoa uri? Zenji nwu ri fomi ba uri bau nde utsun’utsun ma kui zo a tsuna utsun’uba. kui kina kui yai tsuna kwan numara gye ina mbya zo, yo be po, paochi wa be mbyau ku tsaza pajukun, ku kozukyin bu butsa, toh ukozufyin apazun nden yezhibe achoa baba acho nwiina nwa nwa una chon jina uji chin ili tanfai to huma udepo uma poyan a google ka a andwu ndwu ndwu tswi tswi na fina uma pofan bua unanya kata uri duiya uma yai dwa nde ma karauridu udedzwa iyo nde akara uridu ndedzwa iyo waa be mbya mbyaso, umai poofa wanyinyi kachi fena uma chon utsovyon chiren’z umachon uhwenijiko ijij wapan uma pofanpo uri mbya kifene numara sansana betsa buts o bapo kibe nyacha wai tsaza pajukun, apo bia kijijia kutsaba pazunba toh apajukun zuyode be hobu tswi tswi nakau pazun ichi tana, kiu-kiu tastaa buzun taswa nde hwaayo Kuma tswahwaayoa uri mbya iyo ko uri mbya ibepo wuiditan ko setilite koo bu barati china, ijijii technology, ineiven ya da rib a, i kini babe ya da ba. se iri ne mashin ko ne aven agan kyon toh waatsa zaza jina uma kasi ko maa kawei nzun ka ma akwe tswana u mbya a piko iya waa beya tswauyo bibau indo, mbya’ara abuatsatsa b technology watsaza hun, jinau uma nane asen ma machiu ida, uri nyaa a-a ahin waa bena babe dan habiside be ndei weda ari be ndei we ida’ara, i bwan ho byenadon kati umai we takai makata bechi ba echaertii bu baa kara a techonology hoi bi, waitsaza pajukun yo toh u mbya choara ach oban san, achonsan kuma sansana iyafa nvo, aidu itsabiu jiji waa idu wa yapyim kiyo numa, ika hoivo wokwan benzun da’a iri baicho technology ba ijija na tsa pajukum ibezunba, aima ikayo kin ifyin, wasansan’ara itsa buyso na’u jin’a ko uma yani kara uri mbya pajukun mbei bui vo be mbeimbei mbeibu ivobe. toh abua be mbei bo apoa be mbe bo be’a abua tsazaza Itsaa butso bau jiji ku tsazaza, ika yiu kuchi a-abua nwa’a nwin kori kwan akadi iyoba, so inumaa in aba pajukun unai zenji bakju wa gban gban dana andi gbo gbo berma ndii dadon apai pwazuitsa hei ba akyua vini, tama ijiji abuatsatsa wari pye bei ndeapo. kuma zenji ibe poa uma la ina kata uri to akyu ri yafan jinni ri kabye atswitswi waa ri ko, numana buba sansan nau baatitiba, itsabutso baku-itsabutsoba, jina ma mba, ma’aben beyi daka kifini apo watama chia tsazu wandiba, toh kata acho—acho basansan, isana da ichebyechu tsazu pajukun baa’ndi gbogbo ajukun ba da ba Iyi wapan ndii tsa wayu, be ndii tapa-bei tap a bua abaa kani mbi pazuni mbyaaba, toh agnamtson baa hun kara rye indeu kasenbi be abua ri tsaza um aba—uma baa asijina umachonu udehwe uma nde dzwobe po, riiri ryehobe, apaun ri mbya kui bi hwen, umana myitan u ude so be po, apazun imhya kui bi du umyiuyo kwadanre umai-umai tsetsware umai kwadanre umai tsa wane ata, utsakaa udexisobe, po numara apo watama bu technology chii bua sansan wafye itsa, kibye san’are ma tai yii, ika baxho baba aba uma mbya buzuma uma mbyayiuba se yan de tayi nwuzau